Laha, laha ty namako nahavaky finga tsy asany azy raha iny tantranoko tao, ah volaniko avao i hoe tsy manahy, angao any fa raha io, fombandraha io.